खाना के स्वादिष्ट और <hesitation> स्वास्त के अनुकूल बनावे खातीर कईन उपाय <hesitation> करल जा सके जैसे की ज़्यादा से ज़्यादा हरयर सबजी खाय के चाहिए और कम वसाव <hesitation> वाला और मास और <hesitation> तवचा रहित <hesitation> चिकन वगरा इससे नहीं खायल चाहेचे। असंत्रिप्त तेल और स्प्रेड इससे <hesitation> नहीं चुनल जाएचे। कम चीनी वाला भोजन बनावे खायल जाएचे। जड़ी बुटी, मसाला, खटा, नमक मुक्त, मसाला इससे का इस्तमाल करल जाएचे। साबुत, अनाज, मेवा, बीज, दिवेबार, मचली इससे फल इससे का इस्तमाल करल जाएचे।